gott kvöld og velkomin í

leikarann Sigurð Skúlason hann er einhver allra fremsti Íslands og ætlar að segja okkur hver er galdurinn á bak við góðan upplestur og það er kannski merkilegt

tíma þegar hljóðbækur eru orðnar svona vinsælar við fræðumst um geysilega merkilegan bókaflokk þýðingar sem er að gefa út í bókum og stöðum förum við í Austurstræti þar sem eru meðal annars Ólafur Friðriksson Steinn Steinarr Gestur Pálsson og svo fáum við hingað

Reid hann er kanadískur rithöfundur er með bók sem var verið að meira en það hann er reyndar líka bróðir

okkar Elizu Reid byrjum hérna með Kolbrúnu og Þorgeiri hér er bók eftir höfuðskáld Íslands núlifandi Hannes Pétursson Norðlingabók þetta er í tveimur bindum vegleg þetta inniheldur þjóðlegan fróðleik má kalla það

í gegnum tíðina

þegar Hannes yrkir ljóð þá er hann þjóðskáld en þegar hann skrifar

allt saman sögur af fólki sem að á svona að mestu leyti rætur eða býr í Skagafirði og nærsveitum þetta teygir sig aðeins yfir í Eyjafjörð og Húnavatnssýslur þessa merkilega forms sem er einhvers konar afsprengi Íslendingasagna þar sem blandast saman einhvers konar sagnfræði og varðveisla sögur af fólki sem honum þykir í frásögur færandi

alþýðufólk oft ekkert sérstaklega viðburðaríkar sögur nema

stundum er þetta þar sem hægt er að kalla þætti af einkennilegum mönnum eins og sagan af myllu Kobba og Rannveigu systur hans sem ferðast um og gera við hluti og eru mjög

sérkennilegt fólk en stundum

þetta bara sögur af af bara fólki sem býr á sínum bæ og ræktar sína jörð og stendur sig vel og yrkir nokkrar vísur og deyr náttúrulega stórkostlega skrifað þetta er meistari málsins sem þarna heldur á penna Kolbrún íslenskan þarna hún er hreint hunang þetta er frábærlega vel skrifað og maður stoppar við ákveðnar setningar og hvernig hann hvernig hann lýsir til dæmis tilfinningum fólks ástum og öðru bara algjörlega brilljant hann segir þarna á einum stað um einhvern ákveðinn mann að hann verðskuldi að eftir honum sé munað og ég mundi segja að næstum því allar persónur þessarar bókar verðskulda það að eftir þeim sé munað

hann einhvern veginn

þær rísa þarna upp og við kynnumst þessu lífi sem er oft óskaplegt basl

og hann hefur líka sem ég hef mjög gaman af því ég er rómantísk sál þá er hann að velta fyrir sér einkalífinu var þessi

hamingjusamur var hann óhamingjusamur og þarna er bara heill hellingur af fólki sem er í ástlausu hjónabandi en elskaði einhvern og gleymir honum aldrei sem mér finnst svo fallegt

þarna er til dæmis maður sem kvænist tvisvar hann missti fyrri konuna sína giftist svo aftur og var nú ekkert mjög ánægður í seinna hjónabandinu einu sinni á ári tók hann gamla og setti á fingur sér þetta þetta fannst mér frábært þetta er merkileg bókmenntahefð ég ég man þegar maður var ungur þá fussaði maður

mundi maður aldrei fara út í þjóðlegan fróðleik svo eldist maður og þá einhvern veginn byrjar þetta

vaxa inn í manni og leita á mann þangað til maður er kominn á kaf í Tómas Guðmundsson Sverri Kristjánsson og Hannes Pétursson og þessa menn

náttúrulega Árni Óla

hann er svona stundum aðeins að skrifast á við þá þegar honum finnst þeir ekki alveg hafa hafa farið rétt með eða tekið vitlausan pól bæði Sverrir og Tómas og eins Magnús hann fær stundum ákúrur frá Hannesi þegar að honum finnst hann halla réttu máli en þarna eru alveg makalausar sögur sagan af Marsibil móður bólu Hjálmars sem var næstum því orðin rík kona hún giftist manni sem að tæmdist ægilegur arfur sem hann síðan lagði í eitthvert félag og missti það allt saman og aðrar sögur

á Sauðárkróki alveg yndisleg langafi Illuga Hrafns og Elísabetar hvað segirðu ég vissi það ekki það er mjög auðvelt að lifa sig inn í þetta ég las þetta mér til mikillar ja ánægju en var líka óskaplega hrygg stundum því þarna er sagt frá þarna er morð það hefði verið hægt að snúa henni þannig þá skulum við fara út í annars konar klassísk þetta er þetta er geysilega merkilegt þetta er Angústúra sem er að gefa þetta út við fjöllum aðeins meira um þessa bók reyndar síðar í þættinum allt sundrast í þýðingu Elísu Bjargar Þorsteinsdóttur þetta er nú kannski svona ein af stóru afrísku skáldsögunum já sko hún gerist þarna í Nígeríu undir lok nítjándu aldar ef ég fer rétt með og á árunum þarna á eftir aðalpersónan heitir dálítið erfiðu nafni varð aldrei neitt úr honum en þarna er maður sem

er hetja hann er stríðsmaður og lifir samkvæmt því hann er dálítil blanda af Bjarti í sumarhúsum og

það er ekkert verra en að bugast væla og gefa eftir þá er maður kelling

þessi persóna hann er ofbeldisfullur hann á þrjár konur og hann lemur þær hann lemur börn sín og hann veit nákvæmlega hvernig á að lifa en hann leiðist út í hann fremur þarna

brýtur hann lög og er gerður útlægur í sjö ár þetta þekkjum við

kemur hvíti maðurinn og trúboðið og það verða breytingar í þjóðfélaginu og hvernig á maður með þessi gildi eða fornu gildi að komast af í slíku þjóðfélagi þetta fjallar náttúrulega um

nýlendutímans líka já og það er einhver einhver svona tónn í því hvernig hann lætur þessa tvo heima og þessi

gildiskerfi mætast sem er alveg frábært og og svona sérkennilega hlutlaust akkúrat merkilega hlutlaust við erum búin að fylgjast með þessum þessum þessum manni sem er svona algjörlega einhvern veginn jarðfastur fulltrúi hinna hinna hinna fornu gilda og lítur á þau sem náttúrulögmál og er algjörlega ófær um að eiga í einhvers konar díalóg við við önnur gildi sem koma þarna og virðast vera hin mildu gildi náttúrulega gildi kristninnar og kristniboðsins og og að kristniboðinu flykkjast þar á meðal sonur hans sem á engan kost annan en að berjast og falla en þetta er náttúrulega eins og ég segi þetta er bók sem er alveg stórfræg og kemur hérna loksins á á íslensku já höfundurinn er bara svo frábær sögumaður hann rígheldur manni allan tímann og það væri svo freistandi fyrir hann að vera

koma hvítu mennirnir og eru vondir það er ekki alveg þannig en ég held að þetta sé besta skáldverkið á markaði nú um stundir algjörlega frábær bók ókei ég ætla að minna á tvennt annars vegar sögur verðlaunahátíð barnanna sem við merkilegur atburður sem er í Hörpu og í beinni útsendingu hérna á sunnudagskvöldið svo eru komin út

bókaútgáfa núna á þessu vori og við reynum að gera gera henni skil hérna í þessum þætti en ég þakka ykkur fyrir við ætlum að hitta Sigurð Skúlason frábæran túlkanda íslenskra bókmennta Sigurður við ætlum að tala um upplestur þú hefur gefið út hljóðdiska með þínum eigin upplestri á efni sem þú velur ja maður er náttúrulega búinn að lesa ansi mikið af efni um ævina og kannski ekki alltaf efni sem maður er endilega mikið spenntur fyrir eða hrifinn af sjálfur þannig að það safnast upp á langri ævi svona

svona ákveðnir höfundar ákveðnar sögur eða ákveðin verkefni sem maður hefur meiri áhuga á heldur en öðrum og svo bara hleypti ég þessu út þegar ég varð sextugur þá gaf ég út disk sem heitir og líf vort aðeins leit og þar bara safnaði ég saman því sem mig langaði sérstaklega til þess að fást við og glíma við og lesa

svo kom annar diskur síðar já það var svolítið að höggva í sama knérun tíu árum síðar þegar ég varð sjötugur af því það var svo skemmtilegt að vinna að þessum diski þessum fyrri að þá fór ég að endurtaka leikinn halda áfram svolítið á sömu braut en það er endurtekning en hvernig velurðu þá efnið á þessa diska ég veit nú ekki alveg hvernig ég

að útskýra það þetta er eitthvað sem hefur sest að ákveðnir höfundar það eru ákveðin þemu það er ákveðið efni sem höfðar meira til manns heldur en annað þetta er bara út frá lífsreynslu og ævistarfi öllu sem kemur fyrir mann

bara skemmtilegast að lesa góðan vandaðan texta

yfir einhverju miðlar einhverjum djúpstæðum sannindum eða visku líka það sem er skemmtilegt í forminu

eina tegund af bókmenntum en allt sem er vel gert þar sem menn leggja hjartað í borðið og koma fram með allt sitt það hrífur þú ert búinn að lesa upp allt þitt líf og ég held

þú sért einn af okkar færustu

hver er galdurinn á bak við góðan lestur galdurinn við góðan upplestur held ég held ég að sé fyrst og fremst sá að

þekkja efnið samsama sig efninu sem maður er að flytja það er að segja það eru endalausar leiðir til þess að kynna sér það sem maður ætlar að flytja það segja höfundinn allan bakgrunn hans

sérstaklega þetta verk og bakgrunn verksins og það er að setja sig inn í það og auðvitað er það flýtileið ef þetta er heilmikið sem þú ert búinn að lesa í gegnum tíðina við erum með bara brot af því hérna þetta er þetta er stafli hérna er a bókin Arnaldur Indriðason og Passíusálmarnir já já einhvern veginn hefur það þróast þannig

það sem gerir miklar kröfur eins og til dæmis Hallgrímur og Passíusálmarnir að standa fyrir framan fólk í fimm klukkutíma og flytja alla Passíusálmana gerir rosalega miklar kröfur á svo margan hátt sama með Shakespeare Shakespeare er maður sem gerir

óendanlega miklar kröfur til manns og það er svo gaman að reyna að mæta þessum miklu kröfum en það hlýtur að skipta máli að geta hrifið hlustandann með sér er það ekki jú og ef maður hrífst ekki sjálfur hvernig á maður þá að hrífa aðra með sér svo þarf maður að vera með áherslurnar réttar er nefnilega það sko

fer eftir því hvort maður er að flytja prósa eða bundið mál ef maður

bundið mál þá þarf maður að þekkja þennan

og hafa fullt vald á honum en ég hef tekið eftir því

er að lesa upp ég hef lesið ansi mikið af hljóðbókum hjá blindrabókasafninu sem heitir núna

stundum þetta er líka oft spurning um stundum hittir maður á tóninn ef maður hittir á tóninn fyrir þessa sögu

nær einhverju flæði þá fórnar maður kannski svona mismælum og hnökrum

eru minniháttar fyrir tóninn og flæðið geturðu lesið langan texta án þess að mismæla þig nei ekki nú orðið ég gat það einu sinni svo hefurðu sjálfur fengist við að yrkja nei ég kalla það ekki að yrkja þetta eru ekki ljóðabækur ég stend alveg fastur á

því þetta er meira svona

ertu svona lítillátur gagnvart þessum risum sem þú hefur lesið ég bara þekki ljóðlist ég þekki góð ljóðskáld ég er ekki ljóðskáld en ég hef ofboðslega þess gætir í þessum bókum frekar en skáldskapar geturðu nefnt einhverja sem eru í algjöru uppáhaldi hjá þér ég er gjörsamlega hugfanginn af Shakespeare maður les hann kannski ekki upp sem hljóðbók eða neitt maður flytur hann á sviði hann er bara svo ofboðslega krefjandi hefur svo mikil áhrif á mig núna að að skrifa grein um formið á leikritum Shakespeares sem hefur ævinlega verið hunsað hér á Íslandi menn hafa ýtt forminu til hliðar og ég er að sjá það núna betur og betur og

þar fær höfundurinn ekki að njóta sannmælis og mig langar til þess að standa upp fyrir hann en af íslenskum höfundum ég er bara svo gamaldags að Laxness er mjög ofarlega á blaði þá er Gyrðir Elíasson einn af mínum ég dýfi henni í blekbyttuna og skrifa nokkur orð um sólina nokkur almenn orð um kulnun sólar hérna í stúdíóinu hjá mér er hann er höfundur bókar sem var að koma út í þýðingu Árna ég er að spá í að slútta þessu

að fjalla um bækur þýddar bækur sem

er að gefa út merkilega seríu María mig langar að biðja þig um að segja mér aðeins frá þessum bókaflokki sem þið eruð að gefa út hérna í

já markmiðið með þessum bókaflokki er að opna glugga út í heim að gefa út vandaðar þýðingar á góðum bókmenntum leitum að leita frekar lengra heldur en nær okkur þannig að við viljum gefa út bækur frá Afríku frá Suður Ameríku frá Asíu til að bara auka fjölbreytnina í útgáfu hér á Íslandi hvaða bækur eru þetta sem eru komnar út fyrsta bókin var veisla í greninu eftir

var fyrsta bókin hans en hún hefur komið út í sautján löndum mjög sérstök bók sem að valin besta þýdda skáldsagan hérna á Íslandi í fyrra af bóksölum og í Morgunblaðinu sögumaðurinn er drengur sonur

þeir búa í höll í Mexíkó sem er í rauninni fangelsi vegna þess að drengurinn fær ekkert að fara og hann elst upp í þessum skrýtna heimi á framandi dýr sem pabbi hans hefur gefið honum í búrum úti í garði önnur bókin var svo einu sinni var í austri sem er uppvaxtarsaga Xiaolu Guo hún er fædd nítján hundruð sjötíu og þrjú og bókin hefur kölluð eins og villtir svanir okkar kynslóðar

það er ótrúlegt að lesa um hennar uppvöxt hjá ömmu sinni og afa í sjávarþorpi það er eins og þetta sé á miðöldum þetta er svo framandi og erfið lífsbarátta það er Ingunn Snædal sem þýddi þessa bók svo var að koma út þriðja bókin fyrsta bókin á þessu ári eftir hefur verið kallað höfuðrit afrískra bókmennta og með ólíkindum að hún hafi ekki komið út áður á íslensku en hún kom út fyrir sextíu árum segir sögu hún á sem sagt sextíu ára sögu í ár og því er fagnað um allan heim það eru viðburðir í Bretlandi og í Bandaríkjunum og í Nígeríu og við hérna á Íslandi erum að skipuleggja málþing í haust hönnunin á þessum bókum er alveg einstaklega falleg já hún er

okkur er mjög umhugað um smáatriðin og hver bók byrjar á svörtum síðum og það er svolítið

verið að leiða menn inn í einhvern nýjan heim svolítið svona eins og

í bíómyndunum bækurnar eru að sjálfsögðu til sölu í bókabúðum um allt land en áskrifendur fá sem sagt þetta sérhannaða póstkort með og svo

þeim pakkað inn í pappír og stimplað í bak og fyrir fólki finnst þetta mjög skemmtilegt kann vel að meta það að fá svona fínan pakka heim þetta

er verk sem er skrifað nítján hundruð fimmtíu og sjö að mér skilst kemur út fimmtíu og átta á sem sagt sextugsafmæli um þessar mundir eins og ýmsir góðir og fjallar um árekstra milli nýlenduherra og íbúa í Nígeríu á ákveðnu

hann þekkir mjög vel ólst þar upp sjálfur að minnsta kosti að hluta til þessi bók er fyrst í mörgu tilliti hún er fyrsta skáldsagan hans hún er fyrst í þriggja bóka röð hinar tvær eru að sjálfsögðu ekki komnar út á íslensku maður veit aldrei hvað gerist hún er líka fyrsta bók eða mjög oft sögð vera ég held að það sé rétt fyrsta bók

um Afríkumenn ekki skrifuð af utanaðkomandi frekjudósum sem eru að lýsa einhverju framandi heldur innan frá beinlínis og tekst á að sjálfsögðu líka við þessa innrás í rauninni nýlenduherranna á mörgum sviðum bæði í sambandi við stjórn trú verslun alla hluti þetta blandast

í allt lífið hún segir sögu einnar hetju einkum og sér í lagi sem er hetjan með stórum staf gríðarlegt karlmenni og þjáist fyrir það þetta er sígilt verk og og bókin hefur farið mjög víða hún hefur verið þýdd á hvað fimmtíu og átta tungumál að ég held og verið gefin út í tuttugu milljón eintökum og þetta telst vera höfuðrit í afrískum bókmenntum hann er iðulega kallaður faðir afrískra og ég sé enga ástæðu til að rengja það þetta er klassík ég held að okkur sé alveg óhætt að fullyrða það hvernig sem á það er litið sko þú hefur þýtt margar bækur veit ég hefurðu einhverja tölu á því hvað þær eru margar nei ég hef reyndar ekki nákvæma tölu á því ég myndi svona giska á einhvers staðar í kringum kannski þrjátíu manstu einhverja sérstaka titla sem þú hefur þýtt ég þýddi nú hér um árið eftir Hermann

eftir Daniel

bók sem heitir mæling heimsins og er sérkennileg að því leyti að hún er meira og minna skrifuð í

viðtengingarhætti það voru raunar stofnuð upp úr því en þau hafa nú lognast út af svo þýddi ég á síðasta ári bók sem heitir mannsævi eftir og Nóbelsskáldið drottinn minn dýri náttúrulega Ishiguro þýddi ég fjórar bækur eftir en hver er galdurinn á bak við góða þýðingu galdurinn á bak við góða þýðingu er sá að halda tryggð við frumtextann og vera ekki með stæla og reyna að koma frumtextanum eins nálægt eðlilegri

íslensku eins og mögulegt er held ég Austurstræti var í eina tíð

í Reykjavík en það má segja að henni hafi hnignað aðeins frá mesta blómaskeiði sínu eitt sinn hét gatan

gerist í Reykjavík Jesús þetta var ekki stórfengleg gata til að byrja með í öðrum endanum bjó Sveinbjörn Egilsson rektor lærða skólans og

Hómersþýðandi þegar hann var hrópaður niður í

í húsi sem nú hefur verið endurbyggt þarna hélt hann frægan dansleik opið ræsi þar sem alls kyns

flaut upp í rigningum og lagði af því ramman fnyk það var kallað Gullrennan en gárungar fundu upp á því að kalla götuna hina ilmandi slóð nú eru það veitingahúsin og sem aðallega einkenna Austurstræti þau standa hérna hlið við hlið og gera út á drykkjuskap og

í kringum aldamótin nítján hundruð var hérna veitingahús sem hét var þjóðskáldið Benedikt Gröndal sem dró ekki dul á að hann vildi helsta drekka með

til krufningar en svo dó Þórður ekki og

um það orti Björn m Olsen síðar rektor Háskólans þó deyi aðrir

hélt innreið sína síðla á nítjándu öld með miklum og ekki vonum seinna því drykkjuskapur var þá mikið böl Gröndal gerði stanslaust grín að en annað þjóðskáld Steingrímur Thorsteinsson skrifaði Reykjavík er jafn svívirðileg og aðrir kaupstaðir þessa lands hún gerir nærri hvern mann að svíni menn kunna að hlæja að bindindi en mér liggur nærri við að óska eftir því fyrir það kom meira að segja til mótmælaaðgerða fyrir framan

fyrir þeim stóðu Guðrún Lárusdóttir rithöfundur og síðar alþingismaður og séra Friðrik Friðriksson

þau tóku sér stöðu fyrir framan

til að fara frekar á fundi hjá k f u m ýmsar fleiri til dæmis hlutust málaferli af því þegar Gestur Pálsson skáld reið fullur á stökki hér eftir Austurstræti eitt sumarkvöld átján hundruð áttatíu og átta þessu er lýst í skáldsögu Helga Ingólfssonar þegar Gestur fór sá sem fremstur fór reið sýnu hraðast barði með keyri á báða vegu og hrópaði til að eggja félagi hans nokkru aftar kallaði fjörlega hægðu á þér Gestur hægðu ferðina for fanden en heyrðist ógreinilega fyrir

meðfram hestunum hljóp sprettharður hundur geltandi von bráðar var þrenningin komin yfir

sem bæjarstjórnin vildi kalla Bankastræti fáum árum síðar dó hinn Gestur hrakinn snauður og landflótta vestur í

Heimskringlu Austurstræti var náttúrulega partur af hinum fræga rúnti sem Þórbergur Þórðarson lýsti frá því hann var ungur maður á lausum kili í Reykjavík í

niðri á rúntinum ekki einstaklinga heldur heilan lager á rúntinum seig áfram hægfara straumur af körlum og konum frá klukkan níu til ellefu og að ganga tólf á kvöldin sumir virtust leggja þangað leiðir sínar til þess að lyfta sér upp úr

aðrir í því skyni að staðfesta yfirburði sína fáum áratugum síðar kom í bæinn piltur að vestan Aðalsteinn Kristmundsson hafði verið niðursetningur en

sig nú með hörðu nafni Steinn Steinarr vettvangur hans átti eftir að verða kaffihúsin og í bænum saga mín er einnig saga þeirra tugþúsunda sem hingað hafa flust Reykjavík býr yfir miklu

fáir standast það eru fleiri en strákfífl eins og ég ásamt öllum heillar kynslóðar sem hún hefur

til sín og skilar aldrei aftur hún hefur dregið svo átakanlega á tálar gamla héraðshöfðingja og út um byggðir landsins að þeir hafa rifið sig upp frá búum sínum selt aleigu sína fyrir slikk til þess eins að vera rukkarar eða í Reykjavík slíkt er ægivald þessarar borgar yfir hjörtum mannanna hún hefur lokkað okkur með töfrum frá öllu því sem okkur var kennt að væri nokkurs virði frá kindunum okkar kúnum okkar foreldri okkar og jafnvel Guði frá því sem fróðir menn kalla sjálfa uppsprettu þjóðlífsins samtíða Steini á var stundum skringilegur karl Ólafur Friðriksson hann hafði verið byltingarforingi farið til Sovétríkjanna og staðið í miklum átökum þegar hann flutti hingað rússneskan dreng þegar hvítliðar vildu fjarlægja strákinn

þarna var komið lifði Ólafur aðallega á fornri frægð Ólafur skrifaði nítján hundruð þrjátíu og níu eina fyrstu íslensku nútíma glæpasöguna undir nafninu Ólafur við Faxafen bókin nefnist allt í lagi í Reykjavík þar er brotist inn í Landsbankann í gegnum göng og þarna er en skáld Austurstrætis hefur löngum verið Tómas Guðmundsson af honum var reist stytta hérna í götunni sem hefur því miður verið fjarlægð brjóstmynd eftir Sigurjón Ólafsson það var Tómas sem færði götunni ákveðna rómantík hugmynd um að hérna væri bjart fallegt skemmtilegt og eftirsóknarvert mannlíf þetta var á tímanum að mikil gróska var í Austurstræti hérna voru verslunarhús eins og

Sigfús Halldórsson gerði við það frægt lag það vill svo til að pabbi Sigfúsar Halldór hérna í strætinu vorrar athvarf Austurstræti hjá þér vakna Austurstræti en æskan gengur enn á þínum vegi og enn eru þeir til í voru landi sem elska meir á einum heitum degi en öðrum tókst í löngu hjónabandi heitum degi en öðrum tókst í löngu hjónabandi